Buen pues kunji manarajau re mbaꞌaik los ke vaus ngulꞌue <noise> lo ke kua nigjai se lutsꞌun buen kauk los ke tutsꞌun es ne kutsejei <noise> kutsejei napus <noise> lem taꞌun ke desde ke kuꞌue ne nimbiu kuanse ndu kuma kukuat re let lem napu kutsejei nijiañ jai kua miꞌip ¿porke njiu kua lutsꞌun? Hay veces kua ndua lakeje kua lumei natu porke es kantsuꞌu kauk napu tutsꞌun por kupu y lo ke tutsꞌun es paiñ napu nikie pikiuep porke napu es kamei napu nja tutsꞌun y ueik porke re kameik bumjei ndaneiñ y paiñ napu kanei se ngunjiu kunuaꞌa xiꞌiui kupu maejep kunuaꞌa napu porke bien manaja kunaja luꞌuei bubaung re kipix rapu kua latsꞌun y napu y lo paiñ napu kani ngukjuex ¿porke njiu kua lutsꞌun? Porke napu njahay veces njual kulꞌus njei peuk se lukjuat saria sari mjiung bajau kauk rapu ra kauk rapu re nip mbakejet taua ngajaik se kupu stinjia rapu rimix e rapu kani ngukjuex mbaꞌajau napuse rapuse kua lutsꞌun kupu napu stinjia y paiñ napu kunuaꞌa porke kupu stinjia porke bumbaꞌaung ne kipix napu kauk tutsꞌun lo ke mas tutsꞌun es lembe napu. <noise> kunuaꞌa porke napu kupu stinjia y ne kutsujei por kantsuꞌu y ne makua nguljua ngja pus ngja ngja por kantsuꞌu napu kauk tutsꞌun porke kantsuꞌu napu y lo nda kani jai chi kames bukja napu ne tejep kibiung napu leꞌje ngja kantsuꞌu y napu kauk ngja tutsꞌun tsundeil porke es rapu kameik napu lembe kua lumei natsꞌun porke mep mbajau rajuk mbatsajau kupu stinjia rapu para kauk rapu se mbaꞌaik kauk lanuꞌjai tutsꞌun y si kua jai jai kauk tutsꞌun bueno donde kat kiajai buruan ngulꞌue pus ken kua lamaik ngulꞌue buruan persi linjiual kulꞌus kua lembu manatsꞌun porke mep mbaꞌus y xishꞌot por kupu kupu stinjia kauk tutsꞌun rapu rapu se mbaꞌaik baus ngulꞌue. <noise>